جینیٲتی طور پٲنٹھ تبدیل کرن وٲل انسانن ہنٛز اخلاقیات چِھ اکھ پیچیدٕ موضوع یتھ واریاہ مختلف نقطہ نظر چِھ: حفاظت تہٕ افادیت، عوٲمی بحث، انتخابک آزٲدی، مستقبلٕک فرد تہٕ معاشرٕچ بہبود۔